Masiŋaaji gasooji nafata ko asde nokkuuji keewɗi, luggiɗɗi. Ɓuri waawde huutoreede ko wayno mahdi en e hono mun en. Asan, suuta leydi ndi yaltina. Ina waawi kadi suutde kadi ko teddi dirtina.